Ma zi'an ma ka ti'isɛ ti <hesitation> independent wa nyaŋɛ kɔ'ɔm bɔna ti la kɔ'ɔm dɛna wuu truly independence. Sela n sɔi la, nɛra ka tari sɛla woo. Du nɔŋɛ la fu ana se'em se'em mi koo n makɛ yeti fu de'e even countries. Country la boi kɔ'ɔm tara sɛla woo, ba wa ba'asum ɛɛra ba kiŋɛ satiŋa ta nyɛ suŋerɛ. Ayima bio mɛ a tari Ligeti zo'e zo'e amaa a ka tari nɛreba. So, fu san tara du Ligeri la zo'e zo'e gee dikɛ fu ligeri la wa'ana ti ba tum bo fu, la ka pa'alɛ ti fu de la independence, fu men need la nɛreba suŋerɛ n bala. So, ma puti'irɛ puan ma ka ti'isɛ ti nɛra boi koo tiŋa boi n wa dɛna truly independent.